गिर्गीटे <noise> दासो <hesitation> जानवर वाई कि कोई भी सीकार करना हो तो पेड़े पर जाएनें चुपी जाएनें। कोई कलर बदले, सीकारी होको ढुन्डया भी कर, कि वाँ काँच है, असी एकड़म देखाती नहीं हैं। असा करता करता आपनों को ये क्या है। एक करण कही चे, अपना देश में बह अऩते प्याइं नी खाते, कि <hesitation> सुवार की समाज, स्वारत, जात का अलग अलग लोक न को काम हर रहे। कोई काई खायेठ कोई काई खायेठ कोई कसमु खाए, कोई कसमु नी खाता हैं, इक आना अपना देशा चनते नहीं पोर उना शुमन हैँ ज कोई गरत।